<hesitation> ti pyok nim maahu a area a ye aye goomu məi bagyommu dama maahi gyaulak kwa man sai a zindi to zandi kuma ni kwal- kwal gyewu kwal tiwu ma pyok saam kəi pang luan pantiwu ko ti tyai luaana, pang tiwu pantiwu ko pang at laak'u ko pantiwu ta laak ni gye ti tus nim maasu. gye kwalti tibi laak man gyekiwu mi a lyoi kaiyaak mi muktana mi takta maaha, gye kwal tiwu kuma tiye laak mam gyekiwu to ma laak saamga, don gyak məi mɨnu, gyak kwalu mi saam pangu ta laak man gyekiwu mi muktina gye kwa kuma gi da zindi kwallosin ma, in gɨlaak gwisi min laak nimkaima ama kab damuwa a ti a təm damuwa minu, min matasa nya tiwawu gyak mini pana kafin gi nim maasu pana gin kuk ki pinung ngaau gi yena kin. ki pinung ngu ti nim maas bani gyeki lagai ama nya ti min matasawu bong yəi timi pi zindiwu, bongei timi da kaan kwal, bongyei ti min da nongye kaya zindi to iri ta kwalook gi bi yaak, alaak pinung. Dole kowai a karshewu ya a kum puur, ama kuma min ee kwal dun a rayuwa goomu min kwal kwal gye kwati mi kwa kokarig aak gɨina pangmak pang mak shoa kowai ati bək asirina wu ma yok kəi mi tagana gyeki ti kuna kwalti gi bi laak mi gyekiwu to yit komin kokari gaak komin mak kaamak komi you soraak malak talega, ama gyak məi minu gyak kwalu gi da kwallosin hal mi kwa kokari gaaka kowai. To mi pi kokari mi taga kəiyosɨna, mi mab kowa ko a da gogha gi a maktiti da a da laksoiti da a da koshiwu gyak kuma, sai mi lawa kwallook na aami guisi susaiyu mi kwo eee mi nimda a kəmong. to aana a tua a ti nyingnya kigu ati pi faruwu, nyingnya tawu dang damuwa goom a pyi matasa ma laak bak ki pinung ami da kub zindi. To dole fa gyeye laak, ga təmmy ko gin matasa, gi bilaak man ki kaamaak'u kwalti gi yaat kaamak zindiwa fa min lak os kaamga, ama gi mas ki kaamaak'u zindi bani gyek lagai, ko mi gyekaigi dangi kuk'a. Iyaye gyak ni laifi goom iyaye ti lak la'as so iga ta laak da bak guisi. Sabo a saam ko kowai yada bakyəi guisi gi kaan aurena da, to kəi ka kaan aure ti gi ana da kwalfa ti, dole gama akin shiri tiwu ti guk koshi ni pyoktangngaak rabo bagghmadu, kaza to ama damuwa ti a, kuk'ungngu, a karshewu ga gi gaksamu ga bi bwallang təmyii lag'aiyu, to gi kagkaamu to miloomu ko gi lak waarta da lauwa gi bi pang da lauwongda ko tiwu ko tiwa gi bi pong da, to ga gauhamewu fɨmaa alak a lak soi, to gin bi lak lak soi taba gəusina ta shi mi amsigas, lokaci guyi laak'u fa gi kaksamu fa gi kak konok balatina gi yaar, a karshe fa gyaa kun paar taa nyong maas ta nyang kəi gi myes zin. To kab ti a bi faru an nyingja tawu kenan. Gyak iyaye kuma sin, sam sam sin kam giyi lak man gyekiwu sɨn ko silaak ga, a karshe kuma gyak ma minu mi takla kəiyu gyak njaye wu fa gi iman guisi gin yok gin faksinu fa to a karshe wu sai wulakansh a watrang min lale kye maas <hesitation> ki kosh laak. Milak kyeha a yandati pi kamalamu wulakanshi a warang kirina. Sabo mi ato dama mi kwa ni molong guisigas ni mi takga, to mi takgayewu sabo a guisi to ga kəi ka təman maas shekenan fa. Ti nimhawu ma lak ta kwa iyaye mi a mi mutunci, saba to dami ni guisi ni guisi gat kyakna, gyaku gyak ma minu mi lak ni gyekiwu kuma ti ti ayak ta lak ni gyeki mi da kum lunatru mi yok kəyong mi taktina to kinkai mi takla kəi ti da pi rike, ta ta lak gokha sobo man bapyi, ta lak taksa pəishinung sabo nang doi kara ta kwawu kowai ta ni guisigat, ni mi takta sai wulakanshi to guisi nongng dole kai hure da gaaba. To amma kap pangti tiy na mallu, ti map kye kaamatru, ti da nim maa to ti a kyas sakani gat mar man bapyi kuma bapyi a mukta. Amma pangti panggu kowai dama damuwagat mi pinada kowai, kuma nya zamari gibilak saamang ko shok lədru, to gama ga kum damuwa. Sabo ko tiwp nyingnya, ta təming zamani təomong ko tiwo kuma aa aka goshi, gibi laak man guisifa gibi laak mi guisiwa fa to git nan damuwa.

Ko kuma kinkai gi nimhawu, dm damuwa ti wulakanshi ko kuma a kuk'ung kwa a nimhawo, mi kyekai maaho gilak de la sakani gaak man bapyi gi gok maaha, to damuwa a kuk'ung. Gye ti kuma, ti anangngas ti a tolta kowai ta ti ta tawu ni pang guisi mi yok kəi mi taktana, ti kwa pang da goksa sakanigas man bapgiyu ti lak da goksa sakanigas man bapyi, sai dei ti dang ti waarna, pana pan eee ko aku sati nyime gi ami kəi ki lau aniza to yepang laak ti dangkawu da dei shi pang təomoa apyok buran kowai ti shi ti bak'a tin aka kwalu maah hin laita, abtigətnawu sai yibbəi